في قرية هادئة عاش فتاة يدعى يوسف الذي كان يملك مفتاحا غامضا ورثه عن جده. كان المفتاح عتيقا ومصنوعا من الذهب، وقد كان يحمل نقوشا غريبة منذ صغره. كان يوسف يتسائل عن الابواب التي يمكن ان يفتحها هذا المفتاح. في احد الايام بينما كان يتجول في الغابة القريبة من قريته عثر يوسف على باب خشبي قديم محاط بالاشجار، <hesitation> كان الباب يبدو عاديا، لكن كان هناك شيء غريب في تصميمه. تملك يوسف شعور من الفضول، فاقترب من الباب وادخل المفتاح مع بعض الجهد. التفت المفتاح في الكفل وفتح الباب بصوت صرير عادي، وهزه بداية المغامرة.